Iin na ke vichii tikuii yó kao, tu ho o on. kivia dikastila ngu refri ta na kuxao na dakuao iin iin ta kuali kuali yó ña anria kuchón ta kasto chinxí na anria konachi yeá ami nrada vixhí onia ami kidá tangu ho o on. hielo yó ho o on. ami kotanxhí tute vidii ami ke nrivii ami ho o on. tanxi ho o on. ñavidii ami tanxí tinana ni tanxhí yá'a, a koni tuxhi kinechia tá kasto xhinchi inaka botoni inichí ná anria nakamachí ho o on. luz inixhí anria danravaxhía, na ho o on. tangu na nadamaxhí na tona konichí ná ku vichí nga'tá a danogaxhi líata xa kasto xhinchi nra botoni ña ho o on. kuadichí ta ho kao xhinxi onre chí nayó ta dia dakukun ña tá nru vixhia tá a di'a ta nongaña, a oxa kona nraon ña chí ke na vichí ha ho o on. xó yó tá yo ñoo tinana xó yó tanon tutevidii xó yó kineon paleta kaon, ha xoyó taón ti kuii kón ta dikani ta kutuachí ná kuchón xhía.